Amin'igny zany magnatombo tokoa raha ohatsy ka miaraky mandeha reo satsia mba tsisy ahiahy hoe aaa hisy maty zahay na hoe hisy very fa miaraky mandeha reo de miaraky mifampiaro koa, ohatsy misy vôro magny andreo bobary regny de afaky <hesitation> mifampiaro 'reo amin'igny.